Ebuwemie bhegho kpia le reade e̱ al culture <noise> al lebelo-kpia diahe ai read de e̱ buya live he eboyo day heh eboya yine nagbo eboya sabo yokhuo khian heh danamie wa bhole sabor gha day enokpia yan gha gbu weh wi-ya bihen ne no kpia wa feco gha muegbe bho- bho khi wa-fe co gha hue mhon gbu-wa wa ya gbe khian bhi rio and secondly bhi ya ti-hen nenokpia wi-ya mue gbuwe nenokphia no commonu wi-yu nu-gbowe wabhe no kpia feko gho sue gbe khia wi like e̱ no kpia eno kpia khi like u we̱ emhen odo-bhi amhen ufeko gha ye gbe khian aghu notice egbe a fe ko gha mue gbe bho- bho khian afeko gha huemhengbe a-ko gha tel mhan gbon ma-gbe bhegia na mie enagbon ghi rie-rie ni-meh bhe no kpia okhor nor ghor gha hima eno khu ye-kho khe-no-kpia gha rie- rie eno-kpia gha yi ekhor nor ghe no khuo gha rie- rie aghu mue-gbe bho bho kian egia ghi rie hia rere wa-bhole ko gha yo